Baba ladde do nder dabaji je mari jaawal, ngam dum wawi doggudu masin to mabbiti kosde majum do dogga yahan babal daidum nder wakkati sedda kafin goddo hirlita. hunyanre bo do nder dabbaji je wala yaawa, dum fewi masin wawata dogga. to dum yidi yahugo babal dum do hosa wakkati duddum hidde yotta ha yahata.